<noise> Dinkiral du yiɗi hajuji sembe irin dinkiral be waadata yende juulde ɗum be yoonata shadi ɗo gede haa juji sembe. No yida hajuji ɗum waala hajuje bo irin mmm irin hajuji bo se irin be yoonata liɗo ko njanngugo deftere hanndi waadata sembe.